إيه، طبعا، مهمة جدا إن إحنا ندرس الرياضيات، لأنها تنمي الفكر المنطقي وتساعد في الحياة اليومية، مثل إدارة الأموال. <noise> كل شيء في حياتنا، كله متعلق بالرياضيات، تنمي المدارك وترمي-وتنمي الفكر.